في الصباح لازمني وجبة باهية ووجبة فيها برشا بروتيين باش منجوعش بعطيكا ااا دونك لأكثريا نحب العظام أبل العظام ننجم ناكل الشوفين نحب ناكل الغلة زيتها في الصباح وأهم أهم حاجة هي القهوة لازمني قهوة قوية باش ننجم نفيق وننجم نبدأ نهاري بالكده بالكده.